Jaande kayre nde woƴƴina ummaatuore, nde woƴƴina aduna, to ɗum janngi a yi’ay ɗo risk, a yahi, ko wa’ e faami, ko wa’ e heɓi ko waɗata, ko wa’ e yamɗi, ko wa’ e jooɗii jangude.